Pensu chi lu sali grossu è chiù adattu pi quannu lu manciari havi a còciri cchiòssai, mentri a lu cuntrariu, è megghiu lu sali finu pi còciri pi picca tempu o pi cunzari la ‘nsalata a crudu. Pensu puru chi tuttu dipenni di lu gustu di ognunu. Iu, pi esempiu, nun fazzu diffirenza ntra lu sali grossu e lu sali finu e nni usu sempri picca pirchì lu troppu sali, a parti ca fa mali, nun mi piaci.